באש נוג'ד טבקּאת סלטת פואכה בסיט כנג'יב מג'מועת פואכה כנבחיהם בחאל תפאח, ברתקאל, מוז ופראולה, כנע'סלהום מזיאן ונקטעהום מקעבּאת צע'ירה, מןבעד כנח'לטהום פי צחן כביר, אלא בּע'ית נזיד נכהה כנדיף שויה עשאל ולא עציר דיאל לימון, כנדיִר שויה נענאע נקטע, כתכון חפיפה ומנעשה בזאף.